Fomba fanaovana taratasy na fanamboarana taratasy ah, alaina ny hazo, amainina, de tetehina manifinify eo eo amin'ny roapolo sentimetatra eo ny halavany de atsofoka ao anatin'le milina efa natokana ho amin'ny fanamboarana taratasy iny, mivoaka avy any le hazo avy eo efa taratasy, de anjaran'ilay milina izany no mamadika anazy ho taratasy.